Jaevi kua taïyoea, yaiporu vaera kua oimeta ñanoï kua crema, colino, kua jae yayoe vaera ñaneraï, ikavi yae opaete ñanoï vaera, öime misia, jare okuakua peguareta imbaera ou